ബുദ്ഗേത് തു അന്ധേ കുഅലിത്യ് ദു തു അന്ധേ തസ്തേദ്। അദിഗേ മല്പോദു ബുയിന്ഗു അഫ്ഫോര്ദബ്ലേ ഇന്ഗ്രേദിഏന്ത്സ്। പന്ദ കദിമേ ബേല്ലേ ഉലു അഫ്ഫോര്ദബ്ലേ അഥിക്കുനു। അല്ല് ഥേ ഇഥേ നോദു പന്ദ ലോകലുദു വേഗേതബ്ലേസ്। ഫ്രുഇത്സ് ബോക്ക മല്ല മല്ല ബ്രന്ദുല് വധുലു ഏദ്ദു। സ്തോരേഉദു ബ്രന്ദ് പ്രോദുച്ത്സ് ഇധേ തോന്നു വ്ഹോലേസലേദു। അക്കി കദലേ ബേല്ലേ വ്ഹോലേസലേദു ശോപുദു ഏദ്ദേദു। ഥിക്കുനു പന്ദ ഏദ്ദേ ഫൂദു വനു സമ്ബരു ദലു। പല്ലവു കിഛിദി ഹേഅല്ഥ്യ് ഇല ഉന്ദു തസ്തേ ഇല। ഉന്ദു കര്ഛു കമ്മില ബോക്ക രഗി മുദ്ദേ ഓഅത്സ്। ഉനേദു പോശ്തികമു ശല ജസേ ഇപ്പുനു നോന്। വേഗ്ജിധു ബദലു വേഗ്ജി കമ്മിഗ ഥിക്കുനു। വേഗ്ജി ഉജുമലുഥന്ദ കമ്മിഗ അപ്പുനു।